Wan conakim acamba mididahi conaki jikuwakazum innani parapara inna acina shinkafa innani pardaka suwai tuvanda tsirtau to mikapiyaka to mimewatsigu mivatsigana ahuhi adukunati yasma baditsaya gwalhu a yinsi midi laasar mika dimaazahar ka midima taasar midima mankariba midahuhi mimatabagimu tinyake tiyasmu tiji buwalhu tomi etiya mukutajika jahuhi tin yake mimatawi mutsawihamu yauwa miyatiya mukuimati yasma mijikuyusi wihanta tlatlinsu bodabi kafawi yaginka to dikafawe adoma to wi candai babai dumiji dimau mi dawanwasi to dika fuwi adoma harbaye dokitamuku kwatsaa yuka miba mibdaha canano namavoshin mumuna piyau mikwa azaharka to mi yati muku gandiki ahuhi mimawi acan badi ziranakaka mtiya mukayi harcamaza.